Raha hita mombana tôbil ndraika de fahitako ananjy de misy laroany lohakiny izy vôlohany indrindra, faharoy magnaraka anjany koà de misy vôlan aminanjy de misy plasy pitrahan'ny sôfera de misy plasy pitrahan'ny olona afara, misy labasina tôbil hoe mampiasa labasy, sy lay mampiasa labasy koa zizy de mifogno vy akô izy f'io se an misy vitre misokatra mba azahoan'ny olona aigna agnatiny akao.